Mɔlu ku ayi ye dzɔ na dzi num voa exɔti ta nye me tem kpɔnɛ ɖuna edziedzi o, me va nɔnɛ kaka ne ŋtsã meva kpɔ bieve ɖea me va yi ƒle nɛ ava ɖa, ava ɖu voa edona dzidzɔ num be ne elia, matem nɔ ɖum ekeketɔ, ŋkeketɔ voa, nye me kpɔna kpena ŋti o kpoa ewɔna viɖe ce meva kpɔnɛ. Mì dzo nɔna akumea ɖeɖe ɖum edzi edzi edzi edzi, ŋdi wetrɔ. Kpoa, makpɔ makpɔa ye woe be mì me tem ɖa nɛ kaba o, mì tem va ɖa nɛ wetri ɖeka alo eve megbe tsaƒe mìva kpɔna, alo ye ava kpɔ bieve ɖe ye ava ƒli ce ava ɖae, emɔwoa nye ŋɖe te na ɖe dzi nye voa anh force ye aɖui kpoe, ema ye li ma, mì wɔnɛ nenea gasiagame kpoa, Mɔlua mì ɖanɛ, mí kɔna si ɖe dokpo dzi gbã mɔlua ye ma, mì kɔna si gbalo ɖe dokpo dzi kpoa ado dze eme kpoa ya ɖa mɔlua, ne bia <hesitation> zã ɖe ya ʋui kpɔ akpɔ be ebia, ne tsi ma me nyo nɛ oa, ya gba nɛ tsi viɖe. Ne anɔ na dze viɖe tsia atsɔ nɔnɛ kaka kpoa eva bina ɖe ye be nɔnɔ me tɔ nu nyuitɔa. Ne ewɔe nɛ nenea, ne elui voa, ne mɔlua bi ye kɔɛ daɖɛa. Yatrɔ va kɔ ami ɖe adokpo dzi, akɔ sabulɛ viɖe ɖe eme gbã Ya trɔ tu nu nuʋeʋe wuliwulia kosema, atui Kudo dotɛ, ayo, kudo <hesitation> eɖe li nye ayiku atu ye tsã vitu vitukui ɖe, mì tsaka nawo nebema kpoa atrɔ xɔ tsaka ku, tsimatsi ke ye adza tsɔ kɔ ɖe emea, mìtrɔ tsɔ kɔna ɖe amia me kpoa evo ebi kube viɖe, dze viɖe kpoa edza tsa bi vɔ ye ma. Kpoa mì kɔnɛ danaɖɛ, ne eɖo lãvia, akɔɛ ɖe eme, ne ekpɔ dɔevi ade me, ne mekpɔ dɔevi o ne lãvi ekpɔ ade me kpoa, ye kpoe voa ne mì me gbakpɔ nu mawo be ɖekpekpe o tsã, mì ɖuna tsimatsia gbagbalo faa. Mì kɔnɛ ɖe amia me nenea kpoa, mikɔnɛ da ɖɛ, aku mɔlua, aku amìa kɔ ɖe edzi kpoa mì ɖuna ƒodo ɖɔ na mì. Ne nye be eva li ne yeva amia me sugbɔ kaka ye ava wɔ tsimatsi be nya, ega meli awɔ nene oa, mì kɔna amia ŋtɔ ɖe tsia me, akɔ sabulɛ ɖe me, aklɔ mɔlua kɔ ɖe edzi kpoa evɔ, mì ɖanɛ nenea. Kpoa ne ekui na ɖeviawo ne wo le ɖui, ne miawo ŋtɔ tsã mì le ɖuia, mì gblɔna be mì le ɖu amítɔ ma. Meli o, mìaxɔɛ nenea, kpoa mì ɖu nɛ ka kpoa mì gba ɖɔna ƒo agbadzo. Tsɔ va to vo ne ema, mì kpã mɔlu kpadzi ya vɔ. Ye ayia, mì ɖanɛ, akɔ gali ɖe eme, ne ebi vɔa mì lonɛ da ɖe anyigba ado dze eme, alui daɖɛ. Akui akɔ gali ɖe eme, ne mì kpɔ zo mia, ne mì kpɔ azimia, mì kɔ na ɖe dzi. Ne mì me kpɔ numɔwo be ɖekpe gbeɖe gbeɖe oa, mì va yi dzina deku ava fɛ̃, ne yi bibigbe kpoa mì kɔnɛ ɖe dzi, ne wo ku dekua wobi viɖe kpoa, amia trɔ bina le ta nɛ kpoa, ye mì ku nɛ nenea akɔ gali ɖe eme atsɔ ɖu. Ne mì me kpɔ ŋɖe oa, gbãgbema, mì ɖunu vɔe ma, ein mì wɔnɛ tsã nenea, kpoa mì ɖunu vɔe ma. <noise>